Avstraliya madaniyati mahalliy aborigen madaniyati va evropalik ko'chmanchilar tomonidan yaratilgan rang-barang aralashmadir. Avstraliyaliklar o'zlarining an'anaviy san'atlari va raqslarini, masalan, Aboriginal Dreamtime hikoyalarida qadrlaydilar.